Assalamu alaikum yeh wa wute dou kaniya waniyo wanyo gu yecar kuru aftigudo necal yimen yege gamai yafige wanai nga jige kirmihin gau yamun ngenai ngenai nge hanno kawo do yiceno hijirai gan di ye yiryenai ngenai yitai fito kola ngani yitogere dan ngo die ngo odenga yital yital nga yo kulai kalu gan dama yitui sai lugu nachoyoyu dira kobulu kuwan yayu gebolgo gebolgo ci yeyu sana duna yical nge yo mingi yeu yu gan gani yu hin o wutale amaigo yital wanai ganwo yoyin dan nge waniye dammaro ngo ade geri yen nal fougo yari go durigagu yi figoiyowa ridange go awoye kamai mo alfogowa kurogu yifigowa rudange awoya dageram gen gical cebu lugun aci boa ngu kada nango aman bana na buru ro gan go bana kuri harka nganai tuboi sai shana man tai anigi kawugedi jile alamango chainge yijaya gayyan gedi yo hi kilau ngani yukiladau nge. Ye fumai nge ya tage kurongido yalgede awai nge de najino awei gedo nagetae de ngenai ngenai gede nandi barandi karogi yo yulge danga alligau yoyon ge alligau, kuloi shago ye yu kuloi ngedo kal tikima shago jikima nganu ngenu targegudo kuloi kuluwo yigangidi yan dan gidi yital sanirnar yigargidi wan nagir nze yen baranda nganai geda yical wudur ngange yo dan lugu ngagu nai yen nayu lugungagu ganno wutir dima bal biro yau yen gam nge wuchir harka lediro nataigen gal habirgen gel gan welagagu dondiyen gel gamuni ngo adaga yical dunoga kandu yicalbu damayenye dinai nganai nge yicilbu dama dinai ro nayu wellan ge halla chandu killamungo lugu ngiran galwogudo luguci nguron abiyo yeculbu saniyo nan yical dunoa yicilbu sania ngal. Yori yital shogon gen adim sana kawuga kalugen dan ge wellan gede gan wudi ngaden yen dadadi ngadan aftingaico yeni faan alli yo hau nifullai dau yikalli sanja gan ngo ada wo dinje yaminno ndugulo yellau yegenai yo yello yegeram men ngram ngensi den yide yical aka gudu nafti yau gede yenu gede kinnu bure saniya bogomin yallannui ngenai ngenai, yijai yikal dinongun a yukalnai koragede, yegenai chidabowon sanabowomu yikalli ngenai ngenai woco saniya gai jamai hamal yemmadai diyya bittini dan gacadan diyya har ye ngenai yakalli mego hai nakalli hai koyamagudu aculja dukco baniya bowa mun ngoda ange wu ya go nal ngen saiya nge ge magan niyino kwayuman goa getaiya kilaga shagonma wununu hai ngo ada yoyo lede doimin yerran nigo yen bargada. Durrange wellamu ngayo nakalliga ya jairi dindirayya yugo affiguda najiraiya yu go yijaini ngo ada dinge alliramma adam ma dege cilbu saniya yo saniyane gital rajinge shagongeri yinaire shago kulai kaluyen shagon tangaje fuwu ngrage yital shagoro yunai yen dunnonge dunoi duk maskinga dirnalgo lakka moyenge ngrammayengo maskin ankanaigo wucibu larte naigo lailbu gir ciu ye yu wellanega tani danai goro tani nafte ngami halla yukul na mahilno ruin dur go akul kijigo acul siriganai gatti aftagega kettea ketteri hiri saniya bowoga ykal diyyaronge yical diyyaro natat ge gu gan yitalge lugu gan yitai nga gan yital dam tanauyen gan bataige lugu co daniya bawo ya yucobuk saniya ga yi ngenai ngenai yagudo yicall di ngenaiyen kal shagonge kal saruyamangiya dirran yegenci. Yelan yeagram yaji jamai gudo yaji guguniyya ngayo uikulgula fado kawu ma jakai aftigudo wukula dan, wute gan saniyya mun gaji lugu kunon yakulge kawu a yukulge ga saniya kawu yo yon ga gan gabow alliyan halla na dumo yen harka mego ngenai mego ngenaci na munge shaniya bawon nafullani jaiga di mucilburu bana ngir gonnati halla banan girta gede yulbi hi kawuman ndugudo yen mego ngani ge alla demai saniya duna yaciyuya ngo ada nge yucilbu o ngo ada nengo sai lugu agel shagonge aui saniyar bor kawuyen yi ebu gen yikoiyomin yo yucilbu di ada ngo ada kiminane dogai bangede affigudo saniyange henaino saniyenge ciciyege henacino yellagu diyyani dangi yaltigadan henai din yelangadan yialbu yenenai bala ngrimmao geta samina jabbo ngrim yegram jamai yo yaga gwodi yatai di naguguga mego nhemai ngenai nini. Shanaingada yel founge yital kira gede yital lebol yen yital di kwanaga yital go gai lugu akwo kirangan go jan halla mego ecul fuwa ngrama yatama yukal kira yika lekol yu yikal kira yelladan yika kira dan dige yikalya dandi faim halla fange yital nga wellau nga yikal gede yikai lekal nge kau nafti nganai alliyon dinai burwan yellawa ge fuw ngran nge yikalliga yo kwayama co yamunde bilaga kini wanni ataino dange yen mego nge dai bana gudo yikai kira ngadan yaka kira geda ya fou nge denai gane nafte gan naji alliy aka lekolyen dinai gon naji nai farak dajumai faraktuga har ga yo ngo adega do gundandi diyago man yagenai bana ged lekol ngadan yijai jaiyegee ngani dagenu daga ecal diyyange. Denai ya wan gudu ecal diyya nnegoru ngenai janburo gujui nandiro wucal diyya nan allau diyyen ge dan wange yatan ge alliya dinai duk yatange yikal kiragede yafi debel gede geta nandi alli dawu dinge ecilbu kira monti amin kal dou yicilbu yegenai kiraga dogai ge ngrimma de dinai ngra wullaja ya wetallau wellau kirange aculja kwana ge tetalwo ngelai wo gegelwo yilau ye kira gee yo yikamu ilmu o de tatue ilmu akulja denai yedena yital alman ge alligan alliganai ri jau dinai nge hogudu yecer nge di kira ma alligan jau kimai kaligeri kau wo yolenai yetagudo yeka kira du ko yajiringe ngo ada ga yellwu yata nguo dinai yakange ga liman yayi dan nge ngela.